<hesitation> Voatabia am'boaty zany laha ohatsy ka tsy nisokatra i ai, lôjika be na maharitsy roa tao i satsia fa misy daty apetsaky ny mpamboatry azy hoe deux mille zao ty lagny daty fa lafa misokatsa i, farany ela zany trois jours na deux jours fa laha mihoatsin'zay i fa tsy azo hohany koa satsia fa simba